Kiua bu mu kueje laguiju y gueno kueje nda meju laji ñkis meju pero kjuande bu nkiep me nda kueje bu njeu nda ntus si no nda nip lame njeu nda ntus u nda njeu nda ntus y ya nda lankiji ganu ya lame njeu nda ntus pus ya nda laji kampiu laji nip lajuu y bi nip tsjau nep lai kueje bu nkiep bi kle xiñchja bi mas kueje mas mjau mu kueje kamiun bi ndejenat y kiua bi me kiua bi nda bu kuaju meju menos bu mpe nda bu kuaju laguiju ni nep nkiji y kiua nep xkiji gua kataung ast unde lai pero mas mjau nda laji naguiju laji bi nda nip nau lajuen biu tañkiep bi me kle bu kuaju nda rancho nip tsjau lai pik nip tsjau nep lai y bu nkiep bi me y bi ni. Nep nda laju narua me y kiua bi me kiua bi nep nda lamip nda lame ma gataung y ya nda stakuep y si kue lamip kue nda sama y bu nkiep bi me bi meje nep lami bi lantaung bi laiky bi nip tsjau laiky y kamia nda kakiaung bi kakiji nep laiky bijiy nep ma kataung.